Mi heban mbaggu mi de'ita mi ramta no handi. ngam sona mi yimda himbe ngam be nana beldum. mi voinan dande am ngam velna gimol mai.